Benɛ a ho hoparlɛr be ma tian un bɛ zun be cruru woro bun un onni zun oro nibe a sunu nɛ we le mahan ni we le mahan mu hi sin a o le be han ni mahan na mu hi sin a o bebe ni mahan wa ni we lamɛna mizi'ira ni we lamɛna be cruru a dɛra telera ni bɛrɛ cunu mi ma tete